فقرر سؤال منصة الفضاء عنه، ولكنهم لم يجدوا أي تفسير لمذا هو يلمع بهذه الطريقة، فقرر الذهاب إلي <hesitation> إلى الفضاء لكي يرى ما بهذا النجم يلمع بهذه الطريقة؟ ولم هو مختلف جدًا عن باقي النجوم؟ وعندما وصل إلى السماء رأى أن ذلك النجم كان مشعًا جدًا لأنه كان الأفضل بين أصدقائه النجوم.